Ia, fan̈anaovana sôkôla sôkôla bàka boaka amy kakaô. Karan̈iny akendriky zen̈y ka- kakaô in̈y aviô izy disan̈iny, an̈aty eritreritrinakà. De iô aminjay zen̈y mandeha aminjay ny etapy jiàby fa tsy haiko tohinany.